اكبر مشكله بتواجه العالم دلوقتى هى مشكلة الصحه لان كل فتره بينتشر مرض جديد و بيقضى على كتير من الناس و بيبقى صعب جدا ان احنا نعالجه ونلاج- بعد كدا بنلاقى علاج ليه بس صعب جدا بيكون بعد ما خسرنا ناس كتير فا اتمنى ان مشكلة الصحه تتعالج و يمنعو انتشار الامراض بشكل سريع للحفاظ على الناس وحياتهم